Ny fanodikodinana saim-bahoaka amin'ny alalan'ny haino vaky jery zany raha ny tena marina de tsy ara-dalÃ na fa ndraindraiky koa zany misy olo tsy de au niveau soa i manoloana an'igny raha volanin'olo anaty haino vaky jery iny de manaraka izy de voatarika izy fa raha ny tena izy dia helohin'ny lalÃ na tanteraka gny magnodikodiky saim-bahoaky agnatin'iregny haino vaky jery regny.